Sɨsǝŋrǝ ɖi mɨ mɨ kpǝǝtǝpeni aganatǝpǝ née siri mɨŋ ko pɨ lǝ kpǝŋ rɛ nóo ko anaakǝ mɨ paatɛ kpii nóo ko lome mɨ enyipǝ pɨ kpii rɨ we oturu e le ke tii kpekpere a pɔ mɨ pǝ. gana mɨŋ o lo ko gana wǝǝ o kɨ turu kɨtǝǝwe wɨ taarɨ otuyǝ yɨ kpii vovo yɨ teeri rǝǝnɨ.